Mety indimy akeo ngamba na in'enina satria ohatra hoe le zaho magnano raha iny de sady <hesitation> ohatra hoe misy mesazy tonga de zahagna agny, de ohatra hoe mitegno hira sady mitegno hira amignanjy a de zahana agna koa izy na hoe misy magnantso defa mizaha ananjy koa ma anao amign'igny na hoe misy mesazy important igny amin'ny internetinao agny defa mizaha ananjy koa anao amign'igny.